<hesitation> imbwa shikonanga taa shiro mundu nakenda mungo nourira saa nisema. Aya ipusi yoshi shikonanga khava tawe, mushiro ouriranga saa nochenda khumavadi nitira machungu. Aya thisungura, shiro thiosi shithikonanga taa, ouriranga saa mundu nachenda rwanyi nourira nirutuya adi virenge, nomanya saa mbu mundu achendanga. Thingombe thioshi shiro shithikonanga taa, thiulukhangakho saa kidogo khandi thikalukha thivukha, thikholanga igamulo shitere thianyanga nithimira nithimira, sasa eshiro echaka khukhola igamulo. Amakhanga koshi shikakonanga taa, mundu navere khunjira nikari kama kakonere aluanyi.